Ankognaia loatry e magnano taratasy zay agny e fahalalako an'azy, izy io zany da mangalaky kakazo, anga- ampovoane kakazo gn'agnivone kakazo ao minsy gn'alay satria igny fosifosy, hitasika ame documentaire io da igny zany mandalo masinina maromaro menanify an'igny magnify da magnify, miboaky lastagny izy da magnify, da mbola haniny akonokonanzay haniny maromaro akonan'izay izy da miboaky lastagny izy taratasy fosifosy akoa hitasika igny igny gn'ampesaisika igny.